जो कम्प्युटर छ तै कु जु सबसे जरूरी कु हिस्सा होंद सु होंद तै कु सीपीयू। सीपीयू जथ्यां स्ट्रांग होल कम्प्युटर तथ्यां बडिया चललु।